ḱe ísuá ḱe ìso, nḱpo nt́e élip ísua ḱe iso ugwem áka iso or nkpo nts Isua efud or isua duop, ńńa kúd ídem ámi ke ata ékámbá ítie keb́ana ńdaha áke ámi mmoho ndá, idem nlito aké Awasi, anoho, yien, nnim akpaniko ke ugwen akáha iso ke nto ámi anáde ḿboń sé Iḱpon ndáha ke nwed, ánáhá m̃bon se. Ikpon ndáhá ke útom. Ke utom ke agw̱o. akenámá úto̱m áno̱ ágwó, or eñaḿa uto̱m. eno akonci, ke ntak ami áná ánám. ūbom ámi a̱dé áke okp̱ono, ke ntak? expegwo̱ ítie abaha eńam utom ke ḵo̱nci ke ékámbá it́ie, ana aj́em usun iwo et́te m̄i Lilióno̱ It́ie ḿbahá, ebenesin ke nḱpọ isáng, kegwo nitikede. Uḱpọnọ ke ewi ino ana akpon etieti, ade ádee unĺoýin áké aḿi nnime ḱe íso̱ ké ugwem ábah́a.